ʻO ka mua e ʻimi ʻoe i kahi e huakaʻi ana ʻoe. <hesitation> uh a laila e hoʻohālikelike i nā kumu kūʻai o nā hōkele. E koho i ka hōkele o kou makemake. <hesitation> uh a laila e ʻeʻe ʻoe i ka pena punaewele o kēlā hōkele e hoʻopaʻa ai i ka lōʻihi o ka noho ʻana a me ke ʻano o ka lumi. Ke pau e kaʻa i ka hōkele e hoʻopaʻa ai i ka lumi. a mai poina e mālama i ka helu hōʻoia.